Nti ijnko nánó dosmil dieciséis dosmil injo mé kjuankíxini kjuíchꞌeni ixra̱ ijnko restauran kjuankíxini kjo̱ni̱mani plato ijnko nánó la de ri ijnko nánó mé kuitjani tóchrijini nkehe na nkexrín tsotséni ijnko cichillo para tsóchrijini nti verdura tjiko ijnko comida para taha mé ticháxi̱n stjiko nánó la yaáxin nánó mé kjuankíxini ri tóchrijichoni nkehe la tóchrijichoni verdura ixi zanahoria cho̱ntexjan lechuga ijna yóa ijna jalapeño ijna. Pijna tja̱xran ichro la ijna canario la repollo na brokoli mé kaín taha chrijin ijnko restauran la iyꞌáxin nánó mé kjuankíxini tóchrijini into la tsochríjin yóxin tsꞌaxrje ijnko crte̱ especial cada ijnko into xi̱ka into chíno into xinta la into chíka mé tsochrijin en cortes yóxin para tsꞌóna ijnko jnko comida para ijnko platillo la xi̱kaha kjuatsinka tiempo después de i noó nanó la ó kjuankíxin ni kjuínkiṭsani cocina mé xi̱kaha xránkíxixín ijnko vida. Para tsꞌónachoni ijnko cocinero la siempre tsꞌóna choni de ayudante mé xi̱kaha ijnko nánó más kjuénkiṭsa ni ri cocina tꞌijma nkehe tsꞌijma cocina na sinchechjinani nkehe tsjínkiṭsani tsjajoxíni ijnko ingredinte na mé xi̱kaha sátsji ijnko proceso de jnko vida de cocinero a la mé xi̱kaha jinꞌóxin nanó mé ó kjuankíxini kuitjani nchechjáni ijnko nkehe la ijnko comida especial imá náxrjón tóxríhi̱ni la kuitjani chꞌénani ijnko comida platillo itꞌin enchiladas suizas la tjiko ijnko proceso de tꞌóna crema pimienta ajo la káxin taha mé tjiko. Ijnko platillo de enchiladas la tjiko vino tjóá tjiko vinagre na káxin taha mé itji tikꞌiton tꞌóna ijnko ri platillo a la tsoṭsínka na tsꞌóna hasta jnko ixi jnko nda̱jna itjín jnko nda̱jna espeso mé tsoxróte nandá tsꞌikjajin ri enchiladas nio tsoxratꞌo tsꞌinka into chika la xi̱kaha tsꞌixikjanjin ri nda̱jna ko queso para tso̱hen gratinar la mé xi̱kaha tꞌixenhen ijnko itja̱ para sinche inta ri queso jaha la mé xi̱kaha tꞌóna ri platillo ri para enchladas suizas la ri íjnko comida. Imá náxrjón ri nti ijnko nda̱jna itꞌin virria la xi̱kaha tꞌóna tsꞌóna ri virria na senó tsꞌeto ijna ijna itjín na ijna kjátse ijna tie la tsjiko ajo pimienta la tsjiko caldo de ntoxinta mé tsoṭsinká la tsjiko chotín la tsjiko chi ijna ijna de arbol itꞌin jna mé tsꞌóna ijnko nda̱jna para tsjiko ijnko virria la nda̱jna xinta la mísmo̱ taha tꞌóna quesavirria mé tꞌóna tsꞌinka ijnko nio tso̱soáxin ri ndajna. Mismo nda̱jna kuènte̱ ri virria tso̱soáxin tsetaon chitja tso̱nta ndá tsꞌinka queso into xinta ndá xi̱kaha tso̱hen gratinar para tso̱ntá ri queso na mé xi̱kaha itꞌin ijnko ri platillo quesabirria ko virria mé xi̱kaha tjiko ijnko proceso de jiyꞌá paso ijna caldo la ri tsꞌóna tsjiko ri nkehe jiyꞌá ri ingredientes na mé táha ri yaáxin platillo la iyꞌáxin platillo na ijnko comida de mariscos itꞌin ijnko iko tꞌaxrenkíxin inta mar mé itꞌin langosta ri jnko langosta la imá tjeté sínkí ri platillo mé itꞌin kostazul la tjiko tocino la xítje̱he taxrjehe itja la mé. Tóchjenkachoni ri itja para taha tsꞌáxrje ri jugo tjia mé tótsinká la mísmo̱ caldo kuènté la ri itja ko xrakon mé tóstinká ko chotín nda̱jna vapentina la pimienta ko ajo íkjue̱n tsoxróte la mé tjiko kechup la ko katsu mejor chóxixínchoni como nda̱jna chotín la tsꞌóna ijnko nda̱jna para tsikite nandá tsetaon parrilla la hasta tsochján kuenté ri into nkaya la ri jnko tso̱noheni kixin ó tsíchjana tixinki color ri ko̱kjoe̱ ri iko la senó tso̱noheni kixin senó toṭé ko itja tsochján ntaha tsoxrankíxixín. Mé mísmo̱ ko̱kjoe̱ na mé ntaha tsochjáña ixi jnko forma parrillada con sabor na diferente mé xi̱kaha ichján langosta la tꞌóna ijnko platillo para gente chónta chichaon yaque ti platillo na imá tjete la xi̱kaha ijn yꞌáxin taha la noóxin na mé pizza ijnko pizza la senó tso̱noheni tsꞌitjani nkexrín tsixinkíkjan ijnko harina harina de trigo harina para hornear mé taha la yaá harina tjiko na tjikoo levadura tjiko xíjnta tjiko itsje̱n tjiko inta yasó nda tsixinkíkjanxín tsixinkíkjanxín nandá tsjixijan na mé tóhen reposar ri ichrꞌo a en ijnko quince minutos na. Noxín tꞌatjoyé ijnko ichꞌo mé ó tsaxrankíxin tsꞌóna tjoin tsotjoin ri ichrꞌo mé ina tsixikjanjin nda̱jna ndá ri nda̱jna mé nda̱jna chotín ka̱ntachi̱ka la ko pimienta ndátótsinká nandá tsixikjajin ichrꞌo la tsixikjajin queso peperoni tsixikjanjin jamón tsixikjanjin salchicha into tsíkotsinka na mé tꞌóna ijnko pizza mé tsjixin tsixikjanjin kaín taha la tsixenhen ijnko horno la máximo quince a dieciocho minutos mé chján ijnko pizza la xi̱kaha tjiko jnko proceso de tꞌóna pizza noóxin mé xi̱kaha tꞌóna ijnko comida de nda̱jna chika ijnko nda̱jna chíka yóa ijnko nda̱jna yoa nchekꞌin sin la mé. Tjiko xróte chika tso para tsochjan tsochjáxin inta ndá tsjixijan mé tsochjáxin xia ndá táha mé tꞌóna ijnko nda̱jna chotín yóa nda̱jna yóa tjiko cilantro tjiko ajo tjiko nchejntí nadá tsoxróte na mé tsoṭsinká nadá tsikitse ri ijnko chika mé xikaha tꞌóna ijnko comida para kaín tihi na siempre para tso̱noheni tsinchechjáni ijnko nkehe la tsochóntani jnko buén nkexrín tso̱noexíni kixin nkexrín chónta jnko sabor de comida la mé xi̱kaha ti jnko vida de cocinero nkexrín chján jnko nkehe restauran.